'Kmo 'jeh-a ne-eh, 'kmo 'jeh-a :ne-eh eh :se mu 'de 'kpa ken, 'ple gwie' bo-dih, mu 'de 'dlou 'zorn, 'na 'dlou: nomor-a <hesitation> buo' :due', 'na :dlou: nomor-a zolo-eh :due', 'na 'blou: nomor-a zolo-eh+ nyieh, mu 'de 'kpa ken, <hesitation> ple kpala'+-a 'di-dih, po buh+ gba 'i, :an 'jeh 'tmeor+ 'bhorn-eh, mu 'de nyor-a 'slaa 'zorn <hesitation> :on pa deh 'jeh-', pa 'tiei:-' eh 'slan-dih en :ne :noan 'noan, :an 'jeh :on nmor-' 'yi, :an na :an po :dhuo: son de, :an 'an :an gawa son+-dih, nynor-a klehkpeh :on :ne-a dha :gwlor, :on 'bei'-a: 'nynor 'o-:, 'ny nor :on nmor-a 'yi-dih, :an 'jeh :an nyne <hesitation> en bi :gwlor, kpa wlu 'dhuba-' :mor 'on tba or an 'nyne :due me-: :ne 'de, en wan-dih deh+-' dih, en 'wan-dih maju, en wan-dih plobo:, en 'jeh en wan-dih 'flaa: :hpuhbuh', eh :se en :mor <hesitation> :eh :se 'kmo 'jeh-' :ne-eh, :yee' 'kmo 'jeh-a :ne-eh, <hesitation> 'an 'bhorn :on 'ye-a :za eh-: 'dhu, 'kmo 'jeh-a :ne-eh eh-: 'dhu :an kplen <hesitation> :an kplen-a 'yi 'sleh-eh:, <hesitation> <hesitation> :an mo- :za :deh <hesitation> :eh mu-a 'de :on 'worn 'wluh, <hesitation> an bno 'dhu lo 'dhu, :an 'jeh :on :ne-a 'o, na-dih :an <hesitation> <hesitation> po deh+ 'kpa, :an no :ao', :ka 'on 'dei' or nyor :daa on 'ble-a deh :daa, 'an 'jeh 'on :se-' dhih-dih dhele: 'i 'an mu 'o 'kpa 'o, 'an mu 'de 'kpa-a' :bloru: 'on 'ye-eh ya gba :on 'ye 'de 'on 'dei' 'klei' 'ti 'o, :eh :korn dhih-eh 'wee', <hesitation> or-: :a 'yi-' 'de-: :baa-: 'o, :yee' or 'jeh 'de or 'klei' 'de 'on :ne 'o, deh+ :dao' en se 'kmo 'jeh-a :ne-eh. 'Kmo 'jeh-a' :ne-eh eh-: 'dhu, <hesitation> 'an kplen, :an kplen 'nyi eh 'ble 'yi 'sleh-eh:, <hesitation> :an 'bhun+, 'nyi eh 'ble 'yi 'sleh-eh:, 'tior ' 'on :za-dih-eh: :eh :mor :an 'bhun+ eh :se :an-a' buh+buh+ :on pa-a' :me-: :an pobo ya 'do 'bkuhbor' me-: nu :an 'bhun+ :deh, <hesitation> :yee' deh :eh no-a 'bhun+ eh-: 'de :an 'kplan 'nyi eh 'ble 'yi 'sleh-eh:, :mor :on 'wluh 'o dha :nyi nyor :kple :an-a' 'ton-', :an 'wluh 'o dha 'de nyor+ <hesitation> 'mona-' no-', :an yi-a dha 'de nyor+-a :kple-dih: :on 'kwa, :an yi- dha 'de nyor+-a :kpa-dih 'yuba 'kwla+, :an yi-' dha 'de nyor+-a no a 'yu :daa or yi 'de 'o a 'nyi :a :pa-dih: :a-a' 'bhun 'dhu-deh+ 'o, :a :pa-dih :a 'tiei' 'o, :a :pa-dih :a-a'a: 'wla+-ih 'o, :a :pa-dih :a-a'a: buh+ buh+ 'o, nyor :or :korn 'bhorke si 'o 'zorn, 'di :dle-dih: :bhorke si 'o 'zorn :yee' or :pa-dih-eh :due'-deh: 'o, on 'bor-a 'o 'da-', :mor :on 'si 'o dha-dih, 'nyi nyor+ 'ble :an deh-' 'ye-eh:,. nyi on 'ble, :an-a' :zulu, 'nyi 'on 'ble on 'ye-a 'do 'bluhbor, :an :zulu eh-: 'dhu :an-a' 'kplen, :an 'wlu :an mu-a 'de :on 'worn 'wluh-', eh :za-eh- 'weh 'de nyorsor-a :chlee-deh 'di, eh :mor, 'yu :due :or-: <hesitation> :ne 'de nyorsoa-a :chlee-deh 'di :or 'da, :ka 'an mu no-: nyor :bholo' 'de mor 'yi- 'sleh, 'On 'ye 'ye <hesitation> 'de :on 'ye 'de nyorsoa-a' 'ble yai' mu-eh, :yusu' :za-ih 'weh :eh :mor, :an 'jeh :dao' :mor :an 'bhorn :on 'ye 'yi 'sleh-deh no 'de :on 'ye 'de nyorsoa-a' 'bli 'gbu pa, 'de :on 'ye 'de nyorsoa-a' 'bli yai' 'ye, :yee' :on :korn :on 'ye <hesitation> gbor :gweh :on 'ye 'wluh, 'de or 'da :yee' mor 'on 'wluh 'o 'mor :or me-a 'vehn, ;or :korn zon+ no-a :kwlaa :meheh' 'sorn, <hesitation> :ka 'an mu no 'de 'on 'ye 'de 'on 'de 'di pa 'de or 'ye <hesitation> 'on 'wluh :neh? 'De nyorsoa 'da 'kei 'o :on se 'de :on 'de 'di mu 'i 'o, <hesitation> deh 'an za-a eh :mor, 'de :zulu-' 'de :wor 'an za-dih :neh 'o, :yee' deh :an mu-a no-: :an 'bhorn-' :on 'be-a 'nyor, :dhoo, :an-a 'yli-', deh se 'o :on bo :korn mu 'vla-eh 'dlu-dih 'yli-eh, nyor <hesitation> or mu-a 'nior or to-a 'o 'kpuh or 'ye on :yee' :on 'duo: or-: deh :eh se-a 'o :on bo :korn :yee' :on 'kpa 'bor eh no-a, :an 'jeh :za-dih nyor :on se-a deh 'ble-', <hesitation> :on se-a 'wla 'ble :on 'ye-a pa :za-dih-uh, nyor+ :on 'di-a :gluun: :due' 'di, :on :ne mor a no-a :gbor, 'ye-ih 'deh-', :nyor deh-' 'ye-eh, 'de or 'dr :yee' deh-a klehkpeh :daa :an za-a' 'on no-ih 'o, on :gweh-ih <hesitation> 'zorn klehkpeh 'on no-ih 'o, 'de or 'da deh :due' gbai' <hesitation> eh-: <hesitation> :ne 'de :an-a' 'kmo 'di <hesitation> eh-: 'on se-dih 'tali. 'De or 'de eh 'nyene :eh?, 'de or 'da, mu :an-a'a: bhaan deh+-a klehkpeh, :an :korn :deh+-a klehkpeh :on 'ble-a', <hesitation> :en klehkpeh :on :kpa-dih-a :porluh, en-a klehkpeh plo-ih, mu :on 'ye-ih plo :nyor :on se-a deh :korn :on 'ye-ih-uh 'nyi. :Yee' zi 'kpa ;o 'on 'kei', :yee' :ka or pobo-eh ya 'de eh 'worn eh :kma 'i, eh 'worn eh "kma 'i :ka, :eh :korn dhih :eh 'wee', eh-: dhu, or po 'dlan <hesitation> 'dlan or :po-eh or-: 'dhu, <hesitation> eh 'beh-dih: 'mehno: :on ;korn-a ' bie' :ne-a 'cheh 'cheh' :bli :eh'ye 'de 'mehno-a 'di :zi-dih :eh?, eh 'worn eh :kma 'i, eh 'dhu bhaan- yor <hesitation> or nyorsoa-a' 'ble yai' 'ye-eh :kma 'i. Deh :eh :korn-a dhih 'de 'an bla-ih-a 'de 'an pobo-a 'de nyorsoa-a 'chlee-deh 'di eh-: 'dhu, :ka <hesitation> :on 'ye-a 'jeh-a dhih-a no 'de <hesitation> 'de :on 'ye-a deh 'jeh 'kmo :ne-dih, 'de :on 'ye bo :gweh, <hesitation> 'de :on 'ye :on nyor 'jeh 'da-dih, 'de :on 'ye deh 'jeh no, 'de :on 'ye :gwlor-nyor 'jeh no, en-: klehkpeh :eh-: :korn 'dhih 'on no-a 'o <hesitation> 'de 'on 'kpa 'de nyorsoa-a' :chlee-deh 'di, 'de 'on no :ao' <hesitation> 'on 'kpa 'de 'an-a' 'bafluh 'di 'an no-a 'an za-ih :ne 'o, :yee' <hesitation> deh 'jeh-a no-a, kpleh 'jeh-a 'kmo :ne-dih :eh, 'ye nyor deh-', nyor-klaba' :or :gweh-a :an 'wluh-a 'bor :an :vlehn or, :an 'jeh or se :an 'wluh-a :gweh, :mor or :ne 'zean 'ye or deh-', :an no :ao' :mor 'dhu-eh mor- 'o, 'mor no en- klehkpeh 'o, :mor nyor :za deh-' <hesitation> 'on :se-' or wlu :dou'+ bo :to 'i 'o, :zai' deh-a 'jeh :an mu-a no 'de on 'ye-a :on deh-a' 'ye eh-: 'dhu, :an tba-eh 'de :on 'bli 'gbu dih, on 'da nyor-a deh-a 'ye-eh' eh tba 'de 'gbu dih, :glaa'e zorn bo :mor zorn zen, :zai :soon'-a beor-a ti 'i :on 'de-: :on :baa' :mor on :taa 'zorn 'si, :on po-uh tae-wluh, :on za-uh 'nyinor,:an 'jeh :mor :on 'wluh :na 'da, :mor :on 'wluh 'de gwlor ken :yee' :on po-uh 'yluh 'fan, 'on :yeh-dih-a ken, ka nyor no <hesitation> or 'dhu 'o nyor, <hesitation> deh+ :daa :mor :an-a' no-ih 'de :on 'bli 'gbu :on :kpa-dih-a :porluh :mor :an-' no-ih :Yee' :an mu-ih 'de :zorn :kpa :e? :yee' :zai' :deh :an mu-a no-' eh 'dhu nyor+-a deh-' 'ye-eh eh 'wluh 'de :on 'bli :gbu, eh 'wluh 'de :gbor bo, <hesitation> on 'da ylee: ylee: :an 'ye-a :eh 'vile eh 'jeh 'de tu ya eh 'di-a tu-a 'buo+ eh nyne-a zon-a 'wluh-a 'de gbor bo, :yee' deh :eh :korn-a dhih 'de 'an no-a 'o 'an za-ih eh-: 'dhu, <hesitation> 'kmo 'jeh-a :ne-eh: eh 'wluh 'de gbor bo, :yee' :mor :an mu deh 'jeh chean' 'de :on 'bli 'gbu 'de :an chean'-dih-eh :zai', 'de <hesitation> :on 'ye 'kpa+-' 'kpa 'de :on 'ye-eh nor 'zorn :ya, :mor :on se-eh no, <hesitation> :mor :on 'dhu nyor-a :or :ne-a :or 'vlehn-a nyor+, :or vlehn-a :on 'de-: 'dekorn: :on :baa'-:, :mor :on 'de 'da mu 'nior 'o :ya 'de deh :daa 'o :or po-a son+ yai'-dih, :eh :korn dhih-eh :on no 'nynor :korn :nyor, on-: mor-: a 'beh-dih-' :mor :on 'de-: :on :baa'-: 'gwie' dholo-' zuee :yee' :an yor-eh :on pa :ke, :mor-: :an-a' :nynuu:-nynor:-kpao+-: a :ne 'de 'konao <hesitation> a :ne 'o kpei' ken, :a 'ye-dih ya, :yee' :mor ti nyni 'on 'gwie: yluh bo 'do :dha 'gwie::we-eh-: 'dekorn: glu-we-eh-: en 'yi-a :gble-dih: 'da :mor eh 'yi 'o nyni 'da 'de 'jeh :an 'yi 'gbu bo :an bla-uh kpaa'+ worn 'i, :on 'be'i-: :on :baa' 'i-: an za :on kpaa' 'i, :yee' <hesitation> :an-a' 'nyne-a' zon+-a' 'wluh 'de gbor bo, :mor :an mu nyor 'jeh no-' 'nyi eh tba 'de :on 'gbu dih, 'ye nyor+ deh-', 'ble nyor+ deh-' 'ye-eh, 'ble nyor+-a 'dhu-a', :korn nyor+ 'mi-eh 'dlu 'ye-eh:, :an no-' nyor :on :ne-a 'o oor vlehn-a nyor+, eh-: :korn: dhih <hesitation> zean' :daa <hesitation> :a :mor :or 'dhu-a 'chehi' :jela: 'i :mor :a :taa na an no 'yuyu: :daa or 'ye nyor+-' deh, :eh :korn dhih :eh? <hesitation> :a tba 'de :a 'bli 'gbu+ deh+-dih, :a :bai' :a se-uh :vlehn :zai' :dee, :a :bai' :on :korn-a 'nynor+ 'sororn :a se-uh vlehn :zai' :dee, <hesitation> 'nynor :yor :dao' :mor or dbo-a on :a mu 'de 'weh, 'nynor :yor :dao' :mor or dbo 'on 'on mu 'de 'weh, :eh :korn dhih :eh, eh :mor, ' :On :baa' 'o :or 'wluh on :or po 'nor :on yao 'zorn, :mor :on :baa' se :on 'nor yao 'zorn po :yee' <hesitation> :an mu zorn-pli 'ye-', :mor :on 'de :za 'o :an 'kwli, :mor :on :baa se :on 'de dih bala: :yee' :an mu zorn pli 'ye-', :yee' nyor deh-' 'ye-eh eh-: no :zai' deh :a 'ye ya pobo: 'de a 'kmo 'di, nyor deh-' 'ye-eh eh-: no :zai', :de :dhe :an no-dih koan, :mor on 'nyi :on :koan :mor :on taa no, :an nyor :klaba' :or :ne-a 'de :an :yeh yubo: chlee-deh :or zi-or, <hesitation> :an :yeh :ble deh+-a klehkpeh :or zi or, eh-: 'dhu <hesitation> 'do :dha or :ne-a :on :yeh-dih 'o dih, :kaa: nyorsoa 'da :yee' <hesitation> deh-a yubo-eh, eh no 'cheh 'dlu+, eh :ne 'doror' 'dor, :mor eh 'wluh 'o buh-a 'sororn' no ken :yee' eh kpa <hesitation> 'o buh-a taan no ken, :mor eh 'wluh 'o buh-a taan no ken :yee' eh kpa 'o 'buh-a nyieh no ken, eh :mor :fuo an ti, :yee' 'de :dha :on :ne-a :mor :on :taa :koan no, nyor-a deh-' 'ye-eh eh-: 'dhu nyor-a kpleh-', :yee' nuor-a 'dhu-a <hesitation> eh nmor-: 'i :a 'ye-eh ya pobo: 'de :a-a' 'kmo 'di